أنا أحب أسمع أنواع مختلفة من الموسيقى، حسب المزاج. بس أكثر شي أفضلوا هو الموسيقى العصرية، <hesitation> مثل البوب والهيب هوب. هذه الأنواع أحيانًا تكون فيها طاقة، وحيوية، وتخليني أتحمس وأشعر بالحماس. وأنا بعد أحب الموسيقى الكلاسيكية، لما أكون حابة اهداء وأسترخي. لأن فيها نوع من العمق والهدوء، اللي يعيني أركز، أو أتأمل. كل نوع موسيقى، له وقت خاص بيه.